घरांनी, रूमानी राचो उजवाड करपाक गरजेची वस्तु मटल्यार लाईट आनी यी लाईट अंकल मेइत फक्त आनी फक्त लायटबुलब। घरांन सगळ्यांच्या लाईटबुलब असतात। लायटबुलबन एक अशी वस्तु असता जेका इलेक्ट्रीसिटी मेइली कायत आपुनात तेंची एनर्जी मेइत आनी ते पेटतात आपुनात। लायटबुलब खूप गरजेचो असता आनी तो जावोत। आनी यी लाईट पेटोवपाक बटनांची गरज असता जेच्या खातीर लाईट ऑन ऑफ जातात। त्या स्विचसंग एनर्जी मेइत तेव्हा ते चालू जातात।